Beaŋ doo muŋ dianta sinatawu issafoo niissoo kaaduŋ niissoo na yo woo lee a tina nte woo beaŋ bee yaa puri ye hadama duna nte siila beaŋ minna kaatu ko bino baa ayaa hani ate numboor bee tara ňaami bari ifanaŋ man tara borla yee sii la.